Malaza amisika agny e minday lamasina la andeha anambady, fa gne lamasina io zany misy karazany roy izy io, e raiky ahodigny ame tagna, da e raiky, <hesitation> atosoky ame tomboky, e raiky atosoky ame tomboky igny mila ziro igny, fa gn'ahodiny ame tagna igny da gne gn'herim-batanao avao gn'hanovanao an'azy, hanign- misy toeragny fagnisiany lamba zay, ambon'igny izy ame ambanin'igny misy fanzaitry, mampiditry kofehy anao da magnaraky magnaraky arakaraky hoe zany ahodinao tagna izy igny na, atosikinao ame tomboky, fa izy io sy raha sarotry izy io, fa mila zay avao.